Hindiston, o’zining Bollivudi bilan dunyoning judayam ko’p davlatlaridan etibor qozongan hisoblanadi. Va Hindistonda turli xil rangli bayramlar, o’zining raqqosalik darslari bilan judayam ajralib turadigan davlat hisoblanadi.